لك صديق يجد صعوبة في العثور على وظيفة بعد التخرج من الجامعة. ما النصيحة التي تقدمها له؟ لو صاحبي مش لاقي شغل بعد التخرج، بقول له انه لازم يحدد نوع الشغل اللي عايزه ويركز على مهاراته بيقدر يحدث سيرته الذاتية ويشوف فرص تدريب أو تطوع عشان يكتسب خبرة كمان يبني علاقات مع ناس في مجاله، عشانه بيساعد في الوصول للفرص